<hesitation> الآلات وال- <hesitation> أجهزة يعني الحواسيب ممكن إنها تتقدم في يوم من الأيامات وتحقق يعني حتى نتائج أفضل حتى من ممكن يحققها الإنسان، لكن من ناحية المشاعر لا أعتقد دلك يعني لأنها المشاعر عبارة عن أشياء يعني مرج- مرتبطة بالعقل البشري والآلة معندهاش عقل، فشي صعب نشرح فيه.